Avvalambor, bu behosdan sodir bo’lganini so’rab, undan kechirim so’rayman, va agar u xohlasa, unga yangi kiyim taklif qilishni yoki kiyimini yuvib berishni ham taklif qilishim mumkin. Bu vaziyatga qaragan holda sodir bo’ladi.